ଲକ୍ଯୋ ପ୍ରାପ୍ତି <hesitation> ନିମିତା ଧର୍ଜୋର କୀ ଭୁମିକାର ହୋଈଚ୍ଛ। ଲକ୍ଯୋ ପାଈଵା <hesitation> ଇତନେ ସରଲା କାମଣ ହୈ। ଇତନେ ପାଈଵା ଆମକୋ ଧର୍ଜୋ ଧାରିଯା ପଡେ। ବଂଗ ଧର୍ଜୋର କାନ ଭୁମିକାର ହୋଈ ଥାଏ, ତହାଁ ପଚାରା ଜାଏଚ୍ଛ। ରାସନାଟୀ ଅଚ୍ଛେଂଦ ସଂଖୀପତା ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ଯ କା ମନୁସ୍ଯରା ଜୀବାନ ରେ କିଚୀ ନା କିଚୀ ଲକ୍ଯାର ହୋଈ ଥାଏ, ଏବାଂଗ ହୀ ଲକ୍ଯୋ କୋ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯା ପାଈଵା ହୈ। <hesitation> ଆମକୋ ଧର୍ଜୋ ଧାରିଯା ନିତ୍ତାନେ ଆପଵଶକା। କାରଣ ଧର୍ଜୋ ଧାରଲେ ହୀ ଆମକୋ ଫଲୋ ମିଲେ।